Dame plato tradicional he nió nikachendió ojun nai nanema'a dichane tika'a, kanuu jun un cha'a ndidunne ne'e ndavee chá tinana ndanden ndi'a ngué ya'á ngue ngun yen yengua techa'a ngueiñe xe'e tunguen ngunrá he nuu plato tradicional kache ku inkanre ku inkanré kanii chindavii njunuá kuenda nduyi kuenda kuii iya neñe njuni onre ndio na nodo ka'a jun iña plato tradicional che ñaji chichi inda ndikucha chinandika cheno nguna ko'o ndena'a kuyinchi kiña'a, atuxekoa ke'e caldo caldo ndadike iña'a yijun jeyin ngame'e iñe ndikochiku ndachi miña ndutanu yiña, ujun yendii consideral ndiyii plato tradicional ujun ñuu ya'a.